जंगल भन्या बित्तीकै सब्बै भन्दा पहिला त मुलाई हर्यो ठाँउ, रुखैरुख भयाको ठाँउ बनस्पती भयाको ठाँउ भनिखेर म बुद्दोछु। यो जंगलको रे मान्छेको सम्बन्ध पन घनिष्ठ छ जसो मुलाई लाग्दो छ । किन भन्यापछी इन्ले हाम्रो जीन्दगी बचायाको हुन्छ। यो जंगलले हाम्रो जीन्दगी मात्र होइन त्या भयाका जीव जन्तु, बोटबिरुवा त्या झिक्कै कीसिमका बनस्पती हुदा छन् ति बनस्पतीको पन रक्षा त्यइ जंगलले गर्याको हुदो छ । हुदा त बनस्पती बोटबिरुवा, बनस्पती त्यसैगरी जिवजन्तु सब्बै कुणा भैखेर नै जंगल भयाको हुदो छ । तैपन त्यै जंगलले झिक्कै कुणा चाइ हामि मान्छेलाई तेसैगरी, जनावरलाई हामी सबैले दियाको हुदो छ । त्या बाटी हामी घास, दाउरा ,स्याउला सोत्तर झिक्कै कुणा ल्याउदा छु । त्यसैगरी हाम्लाई थकाइ लाग्याका बेला हाम्लाई गल्याका बेला तै हरीयाली जंगलथी गैखेर बस्यापछी हाम्लाई शान्ति महशुस पन हुदो छ ,हामी खुशी महशुस पन गद्दो छु । यो जंगलको रे मान्छेको चाइ सम्बन्ध गइरो छ जसो मुलाई लाग्दो छ । हरीयाली ठाँउ त्यसैपन हेद्दाखेरी शान्त वातावरण त्याहाँ झिक्कै कुणा हुदा छन । त्यै भैखेर यो जंगल भन्याको प्रकृतीको एक सुन्दर ठाँउ हो जसो पन मुलाई लाग्दो छ ।